आफ़न कोई भी रेस में भाग लियो अर आपन दौड़ रिया। दौड़ बा के फैली आपन यूकी तैयारी भी करा। <noise> दौड़ा भी हे पण फेर भी अपने लागे के आपन नि कर सका या फेर के भई आपन कर लांगा। फेर ऊ आफने बता गौ। के यार मेहनत करतो र सफलता मल जा ही <noise> के भई तू जीत जागो तो आफ़न ऊ मनक सई बता गो। फेर आप तैयारी करंगा। अर फेर रेस में दौड़ाांगा, दौड़ंगा ओर अंत में आपन जीत जंगा। <noise>